ศึกษาข้อมูลก่อนเลยอันดับแรก

น้อยอยู่ รายได้ทันได้มั่นคง บ่หลายนำ

คนเล่นเป็นกะเก่งดี เขากะได้เงินไปเลย

อันนี้กะตอบบ่ได้ แต่ว่าคนมีเงินเขากะเล่นกันอยู่ดอก

สำคัญอยู่มั้ง รายได้ไม่ควรมีฝั่งเดียว

เคยอยากอยู่มั้ง แต่ว่าต้องศึกษาข้อมูลดีดี ตอนนี้เก็บไว้ก่อนเด้อ

ตอบบ่ได้ เคยเข้าอยู่ธนาคารเดียว แต่ว่าเขากะใจดีเบิดนั่นล่ะเดะล่ะ

ดีแหล้ว มีระบบจองคิวก่อนเข้าไปสาขา บ่ซั้นกะถ้าบ่สะดวกไปสาขากะไปเข้าในตู้กะได้

ดี มีอัปเดตสอบถามเป็นระยะระยะ

กะบ่แพงเดะล่ะ เพราะว่าจ่ายเป็นรายปี มันกะบ่ได้แพง

กะอยากอยู่ ลางเที่ยกะกะเงินสด เพราะว่าในจุดที่อับเน็ตหรือว่าแบตเบิดกะควรสิมีเงินสดพกไว้

บ่ได้ไปดู๋ดอก โดนโดนเที่ย โอนเงินอย่างเดียว

มากกว่าหนึ่งเด้อ เผื่อสำรอง เผื่อล่ม แล้วสิโอนเงินสิโอนบ่ได้ สถานการณ์ฉุกเฉินเดะน่ะ

ออมสินหรือ ธ.ก.ส. นี่แหละ เพราะว่าโรงเรียนตอนประถมเขาให้เปิด กะนั่นล่ะธนาคารแรก

หลักหลักกะเอาเงินสดเข้าธนาคาร แต่ว่าช่วงนี้กะสิกด ATM มากกว่า

แอปธนาคารเด้อ สะดวก ข้อยขี้คร้าน

กะแล้วแต่ธนาคารที่สิให้แหม แล้วแต่บริษัทเขา แต่ว่ากะคุ้มอยู่ดอกมั้ง แต่ว่าเงินกะเฟ้ออะ

กะพออยู่ ขับรถไปคราวหนึ่งกะฮอดแล้ว แล้วมันกะมีเป็นธนาคารที่กะกะเลยกะสึกว่าบ่ได้ขาดอิหยังไป

กะกะหลายอยู่ บ่ซั้นผู้อื่นเขาสิมีเงินในธนาคารหลายล้านบ่

กะย้านอยู่ เพราะว่าสมัยนี้มันตาย้าน กลยุทธ์หลายแหม มิจฉาชีพน่ะ

แน่นอนว่ากสิกร เพราะว่าใซ้อยู่ธนาคารเดียว บ่ใซ้กับผู้อื่นเขาดอก

กสิกรกับ SCB เห็นหมู่ใซ้มันใซ้ดีอยู่เดะล่ะ SCB น่ะ

มีระบบอำนวยความสะดวกหลายขึ้นมั้ง พัฒนาจากตอนนี้ไป

อาจจะ ธ.ก.ส. เพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็นเกษตร มันเป็นธนาคารเพื่อการเกษตร

ข้อยมักกรุงไทย นกเท่ดี

มีเด้อ ความไว้วางใจของลูกค้ากะสำคัญเดะล่ะ เขาก็ตัดสินกะจากข่าวก่อนหน้านี้

ตอนนี้คิดบ่ออกเด้อ กะคงสิ ถ้าฝากอย่างอื่นนอกจากเงิน นอกจากทอง

สิบ สิบเอ็ดปีล่ะ เปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียน แล้วกะผู้ปกครองกะกะพาไปเปิดข้างนอกนำ

กรุงไทยมั้ง โอนเงินให้ราชการ

พ่อข้อยโอนเงินมาให้ธนาคารนี้ดู๋ดู๋ สะดวก เวลาบันทึกเบอร์หมู่กะอันนี้ล่ะ PromptPay จ่ายได้เลย

สะดวกในมื้อที่ลืมกระเป๋าตัง หรือว่า บ่มีเงินสด เพราะว่าพกโทรศัพท์ออกไปข้างนอกแน่แน่ มีเน็ตกะจ่ายเงินได้

กะอาจสิกสิกรเดะ ทันได้เปลี่ยนใจแหม

กะดูดีเดะล่ะ คนกะหลาย อ้างอิงจากคนรอบกะ กะเป็นตาดอกเบี้ยดี บ่ซั้นกะบริการดี น่ากะถือ

ไปอยู่แต่น้อยลง เพราะว่าธุรกรรมมันเฮ็ดผ่านมือถือได้

เลือกกสิกร กะเคยไปแต่กะกสิกร ออมสินลืมไปแล้ว แต่น้อยโพด

บริการคอคลุม ครอบคลุม ข้อกำหนดชัดเจน take action ตอนลูกค้ามีปัญหาในทันที

กรุงไทยมั้ง เบสิกที่มีทุกบ้าน บ่ซั้นกะ ธ.ก.ส. เพราะว่าคน อีสานกะเป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่เขากะน่าสิกะ ธ.ก.ส. กันเนาะ

กสิกรกับ SCB เพราะว่ากสิกรสแกน QR code ได้แม่น เร็ว ทันใจ จากประสบการณ์ข้อยเอง

แอปเสถียร สะดวก ใซ้ง่าย ฟังก์ชันหลาย ติดต่อได้เร็ว จองคิวดี ว้าวอะ

กะกสิกรนี่ล่ะ เพราะว่าเคยกะแอปธนาคารอยู่แอปเดียว

กะประชาสัมพันธ์ดีมั้ง กะต้องยิง ads ให้ลูกค้าหลายหลายกลุ่มนั่นเดะ

กะเป็นตาสูงอยู่ดอก แต่หนึ่งคนกะมีหลายธนาคารเดะล่ะ

ง่ายอยู่ดอก กดเงินง่าย เพราะว่าตู้เต็มเลย

น่าเซื่อถือกับบริการหลากหลายมั้ง เขามีการขายประกันนำบ่แม่นติ

สะดวก เข้าถึงง่าย สาขาหลายติ บ่ฮู้คือกัน แต่ฮู้เป็นธนาคารที่เขาโอนเงินให้เดือน เงินเดือนให้ข้าราชการอะ

ให้ดอกเบี้ยหลาย

เออ ตอบยากแหม อย่างน้อยกะควรมีเงินสดพกติดกะเอาไว้ มันกะถือว่าเกี่ยวกับการเงินของประเทศนำบ่แม่นบ่ เงินสดอะ

ได้ สำหรับคนที่สะดวกที่สิโอนเงินเขากะมีแอปธนาคารอยู่แล้ว หรือว่าคนที่มักไปเฮ็ดธุรกรรมอยู่ธนาคาร เขากะมีสาขาอยู่แล้ว อยู่ละ อยู่ แล้วแต่ว่าเขาสิเลือกกะอิหยัง

ธ.ก.ส. นั่นเด้ เขากะมีปล่อยกู้ให้เกษตร กะมันเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เริ่มคิดว่าสิเก็บเงินไว้เพื่ออิหยัง เก็บไว้เท่าใด เก็บจั่งใด เพื่ออิหยัง กะวางแผนละมั้ง

สำคัญอยู่ ในตอนแก่ที่บ่มีเงิน บ่มีรายได้แล้วอะ เฮาเฮาต้องกินเงินเก่าเจ้าของบ่แม่นบ่ เฮาควรสิวางแผนไว้ดีดี

เบิ่งไว้คร่าวคร่าวอยู่แหม กะประกันสุขภาพหรือบ่ซื้อกองทุน

แบ่งเก็บ แบ่งเอาไปใซ้แล้วใซ้น่าสิแบ่งไปลงทุน

ควรสิมี บ่แม่นว่าสิเก็บเงินไปได้ตอนแก่ แต่ว่ามีเงินตอนนี้กะควรสิวางแผนการกะเงินนำ

หลายอยู่มั้ง เขากะซื้อของนั้นโน้นนี้ไว้ให้ลูกบ่แม่นบ่ เก็บไว้กะเที่ยหน้า

สำคัญอยู่ ถ้าหามาหลายแต่ว่าประหยัดบ่ได้ มันสิไปมีค่าอิหยัง เก็บบ่ได้ดอกเงินน่ะ

ไห้ก่อนมั้ง แต่กะต้องตั้งสตินะ อาจสิต้องยืม หยิบยืมบ้าง

หลายแหล้ว ตอนนี้เขาว่าสนใจกันเล่นหุ้นพู้นตั่ว

บ่ใซ้เงินให้เกินรายได้ที่มีแต่ละมื้อ ถ้าคันมีใซ้เกินใซ้เก็บเผื่อมื้อถัดไปนำ

กะเก็บเงินซื้อของที่อยากได้นั่นล่ะ

ขาดวินัยในการเก็บเงิน แล้วกะบ่มีเงินเก็บไว้สำรองในยามฉุกเฉินนำ

เฮ็ดอยู่ เบิ่งว่าแต่ละมื้อจ่ายเงินไปกับอิหยังบ้าง

มันกะแล้วแต่คน เขาอาจสิติดนิสัยกะเงินฟุ่มเฟือยหรือบางคนเขากะมีวินัยเขากะเฮ็ดได้

ข้อยซื้อน้ำแพ็กเพราะมันถืกกว่าซื้อเป็นขวด แล้วถืกราคาอาหารในแต่ละมื้อที่กินน่ะ ถืกสะดวกใจที่สิจ่ายถืกจั่งซื้อ

สำคัญหลาย ถ้าบ่ออมตอนนี้ตอนเฒ่าสิใซ้อิหยังหรือตอนที่บ่มีรายรับ

กะเบิ่งก่อนว่าตอนนั้นมีค่าจำเป็น ความจำเป็นที่ต้องกะเงินบ่ แต่ถ้าบ่มีกะเก็บไว้

เฮ็ดงานออนไลน์สะดวก เฮ็ดได้ทุกที่แค่มีเน็ต หรือว่าเฮ็ดพาร์ตไทม์ในตอนที่ว่าง

บ่มีอาชีพใดหาเงินได้ง่ายสุดดอก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

ช่วงมัธยมกะดี เพราะว่ามหาลัยกะสิมีเงินที่เพิ่มขึ้นจากการที่ไปอยู่มหาลัยมั้ง กะเริ่มวางแผนเก็บออม

ตั้งสติหาข้อมูลว่าธนาคารใดคุ้มค่ากับการสิเฮ็ดเรื่องกู้ยืมที่สุด

มีวินัยกะดี ถึงสิมีความรู้ในการเงินหลาย แต่ถ้าบ่มีวินัยสิออมเงินจั่งใด

มีหน่อยหนึ่ง เพราะตอนนี้กะกะเดือนกะเดือน รายได้มันบ่ได้หลาย

ยังดอกอาว อายุส่ำนี้ เพราะว่าทันได้เฮ็ดงานเลย

ต้องมีรายได้หลายกว่ารายจ่าย มีเงินเดือนมั่นคง แล้วกะแบ่งเงินไปเก็บ ไปลงทุนได้นำ รวมถึงเก็บสำรอง

กังวลเพราะบ่มีไผฮู้อนาคต ว่าสิตกงานบ่ เงินที่ได้จากรายได้อะ มั่นคงบ่ หรือว่าเศรษฐกิจตอนนั้นสิเป็นจั่งใด

ดี เขาแบบเป็นตาซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ซื้อที่นา ลงทุนต่างต่างกะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานกะตั่ว

เฮ็ดได้ เงินเฮ็ดให้มีอิสระได้ เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเฮ็ดงานหาเงิน

สำคัญ ถึงมีเงินน้อยแต่ฮู้จักการฮู้เงินวางแผนเป็น ฮู้ดีกว่าคนที่มีเงินหลายแต่วางแผนการเงินแล้วฮู้ฮู้เงินบ่เป็น เงินฮู้สิเบิดไปเลยตั่ว

ข้อยสิเอาไปลงกับสาธารณสุข เพราะว่าโรงพยาบาลเป็นหม้องที่เข้าถึงยากสำหรับทุกคน บ่แม่นทุกคนที่สิเข้าถึงแบบง่ายง่ายแหม

สาธารณสุขกับการศึกษา ทุกคนข้องเกี่ยวกับสุขภาพกับการศึกษาอยู่แล้ว

มีเด้อ โครงสร้างเงินในการพัฒนาประเทศกะมาจากกะที่จ่ายภาษีนี่ล่ะ

ถืกฟ้อง ถืกแจ้ง ถืกจับแหล้ว ติดคุกหัวโตพู้นตั่ว หนีภาษีน่ะเรื่องใหญ่เดะ

อาจสิเป็นเล็กน้อยในตอนที่เงินขาดมือ แต่ว่ามันกะเป็นสิ่งที่ต้องเจียดไปจ่ายแหม สิ่งจำเป็นอะ

อันนี้ข้อยกะบ่ค่อยกะแหล้ว บ่ได้มีความกะเรื่องภาษีปานนั้นแหม

กะน่าสิขยายได้หลายอยู่เดะล่ะ เพราะว่ารายได้ส่ำเก่าแต่ว่าค่ากะจ่ายน้อยลงแหม กะสิเอาเงินส่วนต่างล่ะ ไปต่อยอดได้แล้ว

ควรเด้อ เฮาควรดูแลธรรมชาติ ก่อนธรรมชาติสิกลับมาทำร้ายเฮา มนุษย์ทำร้ายธรรมชาติมาหลายมากพอแล้ว

ซ่อยเด้อ การขาดโอกาสในการศึกษากับการขาดโอกาสในการเข้าถึงโรงบาลน่ะ ส่วนหนึ่งซ่อยสิอาจสิมาจากจ่ายภาษีบ่หลายพอที่สิได้ไปพัฒนาระบบได้แหม